gott kvöld nýr búningur íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu var kynntur í dag margir biðu afhjúpunarinnar með eftirvæntingu enda klæðist liðið þeim við merkilegt tækifæri á heimsmeistaramótinu í Rússlandi í sumar þjóðin hefur iðulega sterka skoðun á búningnum og við höfum fengið fagfólk

til að rýna í hönnun og snið Katrínu Maríu

Káradóttur aðjúnkt í fatahönnun við

takk Gunnar við fengum þig til að bregða þér í búninginn þannig að hann er hér til sýnis á lifandi manneskju

þetta yrði svolítið öðruvísi og umdeildur búningur finnst þér það standast já ég mundi segja

var svona fyrst þegar ég sá kynninguna í dag alla vega svona frá mínum ég held að sko það hefur hafa allir skoðun á þessu

hafa faglega skoðun oft á tíðum heldur er þetta tilfinningamál út af íslenska landsliðið er er þannig sko en fyrst þegar ég sá hann í dag eða sá kynninguna þá var ég svona fannst hann ekki flottur satt að segja síðan fór ég aðeins að skoða þetta betur og ég er kominn í hann og hann svona hann skánar ég er ekki alveg sannfærður en við skulum heldur ekki gleyma því hvernig var með hinn búninginn maður nánast hataði hann fyrst síðan varð maður ástfanginn af

honum er svolítið skrítið þetta er flókið samband nákvæmlega og eins og ég sagði áðan þá hefur þjóðin venjulega sterka skoðun á þessu ef við köllum aðeins upp hérna sögu búninga í gegnum tíðina þróun þessa hann hefur bæði verið svona síðerma og stutterma Katrín María hvernig finnst þér þróunin hafa verið er þetta alltaf svona fer þetta batnandi á milli ára finnst þér ég á mín uppáhalds tímabil klárlega þó ég sé nú ekki þá hef ég skoðun á þessu eins og allir Íslendingar og hérna já ég hef verið hrifin af

og mér fannst vera svona svolítil niðursveifla þarna níutíu s búningarnir mér finnst þetta framför frá því síðast sannarlega og hérna mér finnst þetta líta ágætlega út það hefði verið gaman að sjá búning eftir íslenskan hönnuð sannarlega og löngu kominn tími til að íslenskur hönnuður fái svona stór verkefni hvað þennan búning varðar ef það gengur vel og talandi um íslenska hönnuði geturðu ímyndað þér ef íslenskur hönnuður hannar þetta á endanum sem náttúrulega verður vonandi næst að þetta er eins og að taka það elska þig allir ef þú vinnur og þá er búningurinn geggjaður

í öðru sæti hönnuðurinn sem á heiðurinn að þessu sem að gerir þetta fyrir

af íslenskri náttúru heyrði þá eru aðrir svona þættir teknir inn í reikninginn en við almenna venjulega fatahönnun er það ekki svo jú það er náttúrulega bara auðvitað þarf þetta að vera

búningur sem virkar í aðstæðunum sem á að nota hann og og mér sýnist að þessi líklega geri það hann er frekar samt svona úr þykku efni og vonum að verði ekki of of hlýtt línurnar í honum gefa til kynna eða segja mér miklu frekar svona styrkur heldur en hraði til dæmis mér finnst ekki vera en kannski aðeins svona þessi lína hérna á hliðinni grennandi og svona já en jújú auðvitað auðvitað er þetta mjög sérhæfður fatnaður og það er í áratugi búið að vera að þróa textíl í svona fatnað og hérna heilmikil þróun á bak við en hvernig er að klæðast honum er þetta þægilegt heyrðu hann er hann er fínn hann er svolítið þykkur

frábær fótboltamaður sjálfur sko og hefði náttúrulega verið atvinnumaður í fótbolta nema ge get ekki verið það var eina vesenið sko þannig að þetta er svolítið þannig hann er hann er svolítið

sumar ég myndi ekki vilja hlaupa um í honum í fjörutíu stiga

hamborgara áður sko einmitt í kynningarmyndböndum fyrir þennan búning kom í ljós að að þessir litir sem við sjáum á ermunum hvítt og rautt þetta er svona vísun í íslenska

eldgos einhvers konar og snjó hvað finnst þér um þessa svona þetta líkingamál Katrín svolítið svona ha það er mjög klassískt já þetta er svolítið bara svona snakk eins

veikasti hlekkurinn í hönnuninni vera þetta dæmi hérna á öxlinni mér finnst það samt sem áður en þú myndir vilja sjá hönnuð þessa búnings í höndum Íslendinga Katrín já já ég myndi vilja vilja sjá íslenska hönnuði fá tækifæri á að spreyta sig á þessu verkefni þetta er náttúrulega ekkert smáræðis verkefni og svona sameiningartákn þjóðarinnar um stund og hérna jú það væri sannarlega gaman að sjá meiri metnað hvað það varðar einmitt jájá klárlega búningur var afhjúpaður í dag og maður sá að hann vakti strax sterk viðbrögð í báðar áttir á samfélagsmiðlum fólk situr ekki á skoðun sinni á þessu heldurðu að þróunin verði sú sama Gunnar og þú lýstir hérna áðan að við munum svona smátt og smátt læra að elska þennan búning eftir því sem gengi okkar vindur fram á sem að skapast sko hjá þjóðinni með með þessum búning og þessum árangri sem að annað hvort

næst eða næst ekki og ég verð að segja mér fannst kynningin hjá k s í

betri en síðast hún skiptir máli það skiptir rosalegu máli þegar þú ert að kynna svona stórt mál eins og búning að það sé gert þannig að það sé svolítið selt sé gert vel og maður hefði reyndar saknað að sjá ekki allan búninginn það var bara treyjan vantaði buxur vantaði sokka já svo eru fleiri litir við sjáum hér bregða fyrir einmitt hvernig lýst ykkur á heildina þið bara andvarpið nja ég reikna nú

að þessi rauði sé

nei nei sem heild er þetta allt í lagi sko en mér finnst þetta eitthvað

og það er enginn svona stórkostleg svona hugmynd þetta er frekar hefðbundið já það hefði verið gaman að sjá svona einhverja þú veist einhverja svona klassíska refrensa í búningnum eins og

varst að tala um áðan eitthvað svona frá þessu tímabili gullaldar eitthvað sem var samt ekkert gullöldin

það er ekki bara strákarnir okkar sem klæðast

sjötíu þúsund svona búninga þannig að þetta er ekkert smámál

ekkert smámál þakka ykkur kærlega fyrir þessa fræðilegu og góðu úttekt á

og menningin á enda við þökkum fyrir okkur og sjáumst eftir helgi með umfjöllun um Hönnunarmars og tónlistarhátíðina sónar